जब कवनो मनई दुनिया के हर चीज से और दुनिया वाला से बहुत परेशान हो जाला ते उ ए सोचल लागेला कि केहु ने हो ते कितना अच्छा होई पर अइसन वास्तव में अगर हमरे साथे हो जाए ते शायद हम शुरुआत में बहुत खुश होब कि एकर ना हमके केहु रोके वाला बा। और ना डांटे वाला पर कुछ घंटा ए परिस्थिति में बितवले के बाद हमके अपने परिवार वाला के, दोस्तन के और अपने खास लोगन के याद आवे लागी फिर दुनिया के कवनो भी चीज ओ कमी के दूर नहीं कर पाइ। ओ समय ना केहु हमरे साथे बतियावे वाला होई ने हंसे वाला। कुछ और समय बाद उ अकेलापन हमके बहुत परेशान करे लागी और हम रोएं चिल्लाएं लगब। इही नाते अइसन कल्पनो कइल बहुत भयानक बा।